विदेश मा भैर देश मा हमथै कार किराया मा लीणू कुने सबसे पैली आनलाईन सर्च कन चैंद। फिर वे बाद आनलाइन बुकिंग कला। फोन और इमेल हूण चैद हमर पास फिर अपडी जरूरी जानकारी छन उथैं प्रदान कला। फिर डिटेल पढला किराया कतका टैम कुने कतका कीमत च बीमा विकल्प क्या च। फिर पॉलिसी क्या च। फिर य भी दिकण की भुगतान क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से हो। नकद दीण की य सब कुछ ये विधी से हम कार बुक कै सकदा।